الرياضة الي وايد اعرف حقها أوإن يعني وايد زينة فيها اهي كرة السلة انه من وانا عمري احدى عشر تقريبا كنت العب في بطولات بين المدارس وعلى مستوى المملكة فهي رياضتي المفضلة لليوم واكثر يعني رياضة اعرف اسويها